افضل فكرة بحياتي لما كنت قاعدين يكرموني بالمدرسة انه انا الاولى وعالمدرسة، وكانوا اهلي موجودين <hesitation> فهادي من افضل الذكريات، واحسها مهمة لانه كانت لحظة مميزة جدا بالنسبة ليا ولاهلي. حسيت انهم فخورين فيني وانا كنت فخورة بنفسي، فكان شعور رائع.